जो हमारा जूता चीन जूता कई प्रकार का हौंडा जन लेदरा जूता छीन कपडा का जूता ,स्पोर्ट्स शूज ,कोठों का जूता चीन तो हम ऐना अलग अलग टाइम फंदा जान हम लेदर शूज मई फंदा ,स्पोर्ट्स शूज तो हम जो हम दौड़ छान न कोई पहाड़ी मई चदन तब हेंडा और जो हमारा छा सुबह सुबह जो पट जो करदा तेमा फंदा और जो ये लोफर जो च येते हम पार्टी सकदा